موزیمونه دا هدف لري چې: تاریخي، فرهنګي، ساینسي یا هنري شیان وساتي او نندارې ته وړاندې کړي. خلکو ته زده‌کړه، معلومات او تفریح برابر کړي. کلتور، تاریخ او هنر ژوندی وساتي او راتلونکو نسلونو ته یې انتقال کړي. یعنې، موزیمونه د زده‌کړې او فرهنګي ساتنې لپاره خورا مهم دي.